Nama, nama, bueno diferente nama este jatiun nu takachayo latiun, ja ntakoo sobama ja no sieñiyo, nu este ntakachayo nu piso suñi satiuyo nama, satiunyo, kuaia nu satiunyo este nama